باش تزيد من القوة ديال الجسد ديالك كينين واحد التمارين ضروري خاص ديرها، كين تمارين ديال <hesitation> الصدر، تمارين دالكتف، ديال الدرعين، ديال الرجلين، ديال الفخاض، ديال الظهر وديال الكرش، هاد التمارين هادو إلا خدمتيهم تقريبا جوج حتي تلاتة المرات في السيمانة الجسد ديالك كامل غدي إولي مزيان